Raha karaha anahy manokana alongany anh <hesitation> aleoko misafidy siran-dranomasina satria raha ohatra hoe raha ataonao tsisy <noise> raha ohatra ka hoe hanina andrahoinao zany sy ampy sira hafahafa mi, de aleoko zany hoe siran-dranomsina no ampiasaiko rehefa zaho mahandro hanina.